Cara ela liana na'a buah buahan ndia yang pertama ndia mungkin kaskenal nana'ak buah la'dan nanoka te makek a, terus tao fe buah nai pinyak do bokor ndia mana'a terus fe liana boe tao ela liana boe tao ela liana boe nanoka nalelak untuk na'a buah terus pokoknya tao fe suasana nana'ak yang mana'a boe londiak ela liana boe kanu napsu makan.